Kumbukumbu ya vana vakwa ambayo fuvike nayo, ifwe kwanza fuleanjishirwe shule mapema ni papa weru, niche nichikumbuka sana enaah familia yeru. Kwakeru kwageilia lee mwalimu alefu fuanjirie shule sana na fukamanya findo fingi sana vya shule. Nimalilie shule ya- ya awali fukiwa vadu kukaghenda shule ya secondary bado feke vaduvadu merafu ukajifunza fukamanya findo fingi maana fuleke na papa vathathi na ma vafuelekesa kindo kicha. Valekie fukakondeka micheso fuke vana vadogo hai halefetiche shule fukiva vadu na thukai ghira akili kindo kichaa na kumbukumbu kindo kichaa